<noise> <hesitation> Saosy maro am- <hesitation> <noise> nahandro akany ndraika zany a an'ny fandrahoina de misy a saosy tômaty zaigny hoe tonga de amborina miaraka saosy tonga de a- ampiarahana menaka de ampiaraha am'tongolo fa misy eky saosy le vita aminà ozinina regny v- varotana de regny zany raha ohatra hoe sy te hamboatra sy te hampiasa sy te handany vola anao de tonga de regny foagna sady tsy mandany fotoana regny fa tonga de ampiasaina.